Paspor ge ngone gahi la ngone tagi toma mansia na negara ge mansia coho ngone susu bui ifa, karana paspor ge ena mangale ngone dadi tagi toma mansia na nagara, bolo ua se ngone sema paspor ua ngone tagi toma mansia na negara dadi ua.